بسنة الألفين وتسع طاعش بدأت حكايتي مع لِعبة الزّومبا، هيدي الرّياضة لمّا كنت أنا بعاني من الاكتئاب وكان عندي تعصيب مُزْمن و stress وتَعَب بالأعصاب قرّرت إنّي أنا بلّش عالج حالي بحالي وإنّي إبداء بي هيدا النّوع من الرّياضة. رِحِت على النّادي أوّل مرّة بعد غياب طويل عن الرياضة، بلّشت بالألعاب المختصّة بال cardio ألعاب ال machines الّي بتقوّي العضل. وبعد فترى إجت مُدرّبة وبلّشت هيدا الصّف، أنا ما كان عندي فِكرى أبداً عن رقصة الزّومبا، بس بي هيداك الوئت لفتني كتير الصّبايا الّي كانو عم يرئصو بي ألب الصّف أدّيش كان في إبتسامة مرسومة على وجُّن. قرّرت إنّي فوت على هيدي الحصّة وهيّ كان مدّتا لمدّة ساعة تقريباً، فتت على هيدي الحصّة بس بلّشت الرقصة حسّيت حالي إنّي هبلا وما بعرف شي كانت خطواتي أبداً منّا متْناسْقة مع خطوات المُدرّبة ولا مع خطوات رفئاتي الّي بالصّف لإنّو هنّي كانو متدربين ومتمرسين وحافظين الرقصة. منُّن أوّل مرّة بي فوتو على هيدي الصّف، حاولت إنّي ما- إستحي من حالي وحكتني المُدرّبة إنّو هيدا الشّي طبيعي لإنّك أوّل مرّة بتفوتي على هيدي الرّياضة وعلى هيدي الرّئصة ومَا إنّك حافظة الخطوات. لا هيك صرت آخد تلت حِصص بالأسبوع مع الزّومبا ومرّا على مرّا وعلى تكرار الغنيّة وتكرار الرّئص على كل غنيّة بلّشت إحفظ الخطوات وبلّشت إوسئ بعضلات إجريّة أكتر وبعضلات جسمي أكتر. كنت خِلال هيدي الحصّة وهيدي الرياضة حس حالي كإنّي طايرة بالسّما ما كإنّي على الأرض، كانت ترتسم على وجهي إبتسامة ما كانت تكون بي مكان تاني، كنت حاسّة حالي كتير مبسوطة، الأدرينالين يعلى كتير بي ألب جسمي، كل الإكتئاب راح، وكل الساعات وال stress كان يروح <noise> بألب هيدي الرّياضة. وشوي شوي صرت إرئص متلي متل المُدرِبة وصار عندي ليونة بجسمي أكتر.